To ɗum wiiya Almahisa kam, ñalaande wonta ɗon nde neɗɗo timmitinta pati ko fuɗɗi, gam fuɗɗa laarata kuugal, iya pati ko lutti, ko woni neɗɗo waɗaayi, raara ɗum timmina ɗum.